Ree shilani danunu reea rinca na zhitixanu re va rinca na diza ni rninu reva chi shnishi rinca na dizxa chi zandua’a purte dixtil ni rnibuny valna si nduaa chuteu thy geedx chiteuth purte dizxil ni catru nudi cas quitru nu di diza anti val nare zi gyninu zi ra demasru ra geedx za shnishi ga, zi shndiau ga zi, rnicaraba dixtil per roploniva nuni rnigaraba diza va noma veve na diza shenuva katblody na dizxa shenuva rinca na diza shenrava chi rinca na diza shtenu, chi val nare zstpa geedx ni purte ra nglesy per ni purza nglesy ni per st geedx pani va st nacion ni st cat, danunu ree drienu pur diza ni rienu rchunu geedxre va chi zgiigaua’a rinca dizxaga rnirava vaide reguelga nara va dixtil per no ma veve diza rninu kat th blody diza rninu.